مشكلتنا اليوم في العالم هي حب كل دولة انها تفرض سيطرتها على الثانية والمنافسة الغير عادلة بين الدول غير كذا جهل الشعوب باللي قاعد يصير يزيد الطين بلة ضيف عليها مشاكل المناخ اللي قاعدة تزيد يوم عن يوم